Oh anareo ambadika akato ô,azafady fa zahe io bôka ande hagnano vakansy zehe ke mety mahariharitrry hely zehe akagny ke hiangaviko are mba hi- <hesitation> tondrà lah flera reo fa sode fa zay mipody avy akagny malazo fa zay mipody avy akagny ndraiky are tongasana- tongasanay voandalana matokisa matokisa tsara be.